أهم شي في إنك تتابع الأخبار شنو تعرف وين قاعد؟ تعرف أخبار الناس عليك <hesitation> المهم تعرف شنو قاعد يصير في العالم، أما كثرة الأخبار السلبية تندم الضغط ،تسيب الضغط عندك، وتتسيب لك ضغط نفسي ،حاول تدور على أخبار إيجابية أكثر، لكن ما تكترش من الأخبار السلبية ،كان لقيت فيها أخبار سلبية فوت الموضوع.